<noise> frutas yu mansan nge, mansan nge, limun, igo, sandiy gana melon nge, uba. Plantasna yu gix gix telemun nge, yu yu gix naranj, mandarin, yu gia' nge gana mandarin, naranj, limun, gix limun, <noise> gix limun, yu man manna nak ma'l, lor, x̱enc̲h̲, x̱enc̲h̲. Lëꞌ berdu- berdurna guꞌn c̲h̲owma nak pzaꞌye, pchoꞌx nge, giꞌnye yu yex yu yex, pchoꞌx̱ab pchoꞌx̱ab gana yu giꞌnye, giꞌn nge.